Gilamdagi dog'ni qanday qilib yo'qotsak bo'ladi, demak gilamda dog' bo'ladigan bo'lsa, <hesitation> so-oddiy sodali suvga <hesitation> qattiqroq matoni yaxshilab <hesitation> to'yintirib, o'sha dog'li joyiga qo'yib ishqalashimiz kerak. O'sha ishqalaganda u dog' ketishi kerak.